<noise> <hesitation> man nak man xnaꞌs guꞌn biꞌltsa bekwaꞌn goꞌwlá nak dam, dam nak tib man sdzob lo yag gëtc̲h̲o sdzob man gana wen xgwiy man, xieꞌnna man gan bo or nak or lëꞌ man inaꞌs komid gow man.